कॉर्कस्क्रू वाइन णळ्यार सोर्याची बाटली उगडपाक वापरता। कॉर्कस्क्रूवेण एक स्क्रू असता हो बॉटलीची कॉर्किन गुस्ता। मगिर आमी तेका गुवणेता की कॉर्क लूस जावून बाहेर सोरू।